Amle zah miomana za kôfa mekimeky zah miomana satria o sode mataotro ho tara quinze minute fô efa fa vita edy fa izy koa helahela mbola he miteratera trente minute e.